أني الصراحة <hesitation> لو خيروني اسافر الفضاء أو لا رح اختار الفضاء لإني من هواة الاستكشاف. أنا يعجبني المجهول و استكشافه و هكذا. تراني وايد أحب هاي الشغلات. <hesitation> اي- اي رح اسافر للفضاء بأخذ معي أهلي وربعي ونقضيها هناك week-end.